Mwaka jwira mier ikumi na iiri, mweri jwa nbere, jwa iiri. mweri jwa ethatu, mweri jweena kana uthima, mweri jwe etano, mweri jwe etanthatu, mweri jwa mugwanja. mweri jwe enana, mweri jwa kenda kana thano, mweri jwe ekumi kana thano mukungugu, mweri jwe ekumi aa jumwe na mweri jwe ekumi na iiri.